Lasy tamizay karaza meñaky raiky avao ny ampiasaiko tsy iza zay fa i meñaky ny atao hoe sañi. Da amy karaza karaza hañi ampiasako amiñazy io zañy tsy añao. Izy io andrahoako laoky añaovako maiônezy koa, zay karaza lôky àby de añaovako añazy.